Ku tihti ti linnukiga sõidati? Ja kas ti käüt iks välämaal egä kõrd vai liiguti siin uma riigi seeh ka ringi?